عشان تنظم عدد كبير من الكتب أول شي قسمها حسب النوع، روايات كتب دينية تعليمية وغيرها. بعدين تقدر ترتبها بالحجم أو الأبجدية عشان يسهل عليك تلاقي الكتاب اللي تبيه. إذا عندك رفوف كثيرة خصص كل رف لنوع معين. وتقدر بعد ترتبها حسب الألوان عشان يكون شكلها حلو. المهم خلي اللي تستخدمه دايم قريب وفي متناول يدك.